A nza vɨratə a nza senə a hadenə njiyadenə, vɨra senə ɓa nza mbak mbak, hwa lee gətɨ sə hya lee mɨnə ɓwaara adɨ mwo, ya gə mangɨn sɨnə dɨ kwɨrə mye dəwnə, a ɓə ɗakəw, kwoɗəasə tə a bə ɗa a muɗə a tɨlə haa hwa nza hwoɗye, agəə hurodyi a dɨm meetə, hye nza hwodəw, ahaa nza hwoɗye a hakenə ɓwatiye ɓa nza mbak mbak ka fyanəng ardɨ gəsə imi adɨ maɗə kan asɨsərən, tənə akurkuruur sərən ha kurkursərən tadɨ wamba ka wozətə ɓwa-ɓwa kasə, wozətə ɓətɨ mbale yo gərsətə tawa kwoɗə sə shingɨn sə adɨ nyerədə wakatə, hye na je təne kwoɗəsə, je nee ɗa hɨmnə sə ləsə nee dɨ nɨngərən, baa ɓa muɗə azə ndwokəsərən, ta ndwokə na tɨlə a kana də tiyatə. hye ɓə gə gə, hye ɓə kwoɗəsə ka ɓwaara lə ɓwara a ningu, hya lee ya gətɨ muuna dan, gətɨ yedɨ kɨtti dan agə, mɨnə ka mɨnə hye ɓa dan yedɨ ngɨn a kɨɗən, mɨnə ka mɨnə hye ɓa ɗan yedɨngɨn aa dɨ kɨɗən. Hye lee mɨnə she kana hye wayagərən, hye kwotɨrən ɓee da ɓwaa ndiwanga ha wadɨ kwoɗəsə kan, nagi hye nə muure ɓee ɗa ndəəra i, meetə ite wa dɨ kwoɗəsə kaarə nagi nda meetə nə mgban ngga lee anə mɨnə ka mɨna hye dɨ mwo mɨnə ka mɨnəte wa mwi, shingɨn sə, a nzenə sɨtika fyanəng kaaɗəng a hyenə hye nze gə pukə yo sɨngngu maɗə humwa sərən dɨ mwi ati hye nza hwoɗye meete hyedɨ zə sɨsə meete hwa dɨ kwoɗəsəkaarə nggi meetɨ watɨdəw ɓa nza mbak mbak a ati tən ka mwittɨ watə a tənə ka mwittɨ watə myedəw nə yə baagu, stagngu ɓa kwo mya sa ə'ə a adɨ gəsə mya ku, mya adɨ mwəw yo gəm daase ka mye ka mwittə kaarən <hesitation> ka fyanəng anə nə bwoyo mi kpanye denə a bwoyenə, adɨ gəsə nagi nda ma kpane aɗɨma meetə, giɓə hangɨn a nza nə mi kpanye dɨ nza hwoɗye de mɨn magba dɨma meetə naasə nza hwoɗyemand yirən a iyerə tadɨ mɨn magba. Nagi ma dɨma meetə mya paarə kwotə zɨ diya kpeyo mya dɨ ɓɨl diyangɨn ngga nza, baa adɨmə inwasatə je aa dɨ ɗɨm diya kpeeye. Ɓaa gəsə gban na nda myi kpange səw ati ə'ə myee daasərən tən ənə ka hɨmnə morye kaarən lənə ka hɨmnə sharawne kɨrkɨr mbale miingɨn sə ata mba sɨti kəw ya mba nzaatə ka mbale meetɨ ngɨn mya ku, ɓee ɗɨmatɨrə a pɨra kaarə a kwahadəwnə a nggama je, təagə, a muure nə, meetə nagi hwa dɨ kwoɗəsə kan, hye nzə mattə hye na hag matsa, a sobi nga dɨ maɗɨ a hwunə ka dɨt tɨpe kəwnə ka mwo nyahee kɨr kɨr ɗasɨ kpakye myee dago meetə ba sa ə'ə ndyisərən a adɨ ɗɨm mbale muura. Tə a gə a hye hɨrtə nee saaragə muure, naasə a mi kpanye daarən tər ta asə tadɨ mban a ɗaarəngə nza vɨratə pirgə nirtə, mye da yo meeta ɓasa ə'ə mya dɨ dɨm te dɨ dɨm muure a daasəamgba mye. Tə agə ka kək ka fyanen ayo nza hwoɗye nya ɗɨm meetə gə tikɨstə, tikɨstə ite mya dɨ niidə mya ɓə vuu meetə hwunaa haa kwoɗə sətə ɓast tɨləg, hya ɗa gaashebya au sɨ-autə hya pwaara mya zə kairən ahwoda yo meetə. Ka fyanəng anza an a ɓwaara, hya hya kwoɗəsəke ka meetə hwa midə matsəw ni hwune kwoɗəsə ta lədə anə satə ati matə a rada azə azə vɨnə bəsa, ə'ə awa daa sə. Meetə awa zə hara muure, muure nə dɨ shi hwoda yo meetə, ta ɗati də hwa ɗa a tiya kwoɗəsə hwun kpe huun kpe dɨsərəwnə ə'ə a hye shi mba paarə a hwodarən wuna kaarə hwun tifiyo, hwun alaləməgye, hya mɨna a dakarə hye muɗa shezə vɨra wanetə, a shika, mbale nza sə i, somtə ite nggɨ tama a haadenə, jeɓa ɨtsə je ɓa kwoɗəsə tadɨ ɗasə she darən ta ɗati də mi kpanye a tiya leego shingɨn sə a ɗɨkə hye dɨ niiyo ɓəgən, hye paa meetə kwota humwa yo sɨngngərə ngga ji waptə a hwodarən, haka satə ati muure a tiyagərə a dɨmtɨrə ka fyanəng hangɨn te a awa ɗa haa hadenə sɨ sopi sopii kpanyi, a mgba ngownə aji-nwotɨ dəwnə hye meetə tə a gə runining ɓə shezə bəgən, ɓəgəntɨnə wadɨ beeya peeyo ka muure kwoɗəsə ka muure, mye downə a leeyo. Yo sɨngngu a lee yo wonə sɨn gngən sɨna wonə dɨ ndɨwa nda dɨma. Shingɨ sə tənə ‘wi ‘wi bəgən a hadenə a ka nda fyanəng nzata mi kpanye denə, shingɨn sə ade ɗa, shingɨn sə mya tiya, mya dɨ mwarən ta tiya aɗa miye ɓa naa tikɨstɨ muure mya naa kangɨɨ ɗwattɨ dan, diitɨ nyittɨ dan. Nagi nda ta sə var-tɨfə kan, a sɨneka diiti kangtɨ dwattə kan ka diitɨ nyittə kan dɨ ɨli nda ɓə ɗɨmə myedayo meetə adɨ mwa ta dɨ ta dɨ mba mwatə mwa və ndisərən, gə mya wa leeyo gə dənga peesa ka ndisərən ya sɨ kang tɨfe asə ma tikɨsə nagsə ɗamtə ba paraa tafanga ɓəgən ka fyanəng a hye medə tewanza hwoɗye ta gon mi kpanyi kəw nagi muure a dɨma ati ba dɨmra, inyoo sa, mi kpanye daarən ba nzaadən asaa ə'ə ameete nə ɓa guu meetə tedɨ ɗɨm tɨrə, mya kuu, ɓa kunanza, ɓə gən nəje a gbaago yo sɨngngərən a gba ago mi kpanye, je a wa kɨləyo sɨngngə rən lee mye ɓaa wa kuu ɓee yi zə sɨtɨ meete ɓaa gəsə ɓati nyarati mya dɨ nyaarəw hya wa pɨrə humwa ɗəng. A hadene, a hya ɗɨm meetə hya, hya hawo yo shika st-autə a hwoɗarən au, ka ɓaa zə wante wa ɗəmsə, hya ɓaa shika taa sipls-gyeltə hya ɗɨm kɨzə-kungtə, hya ɗər, hya mbwa, aya ɗɨk taa kəje a nə kəje, beetɨ taa anə kəje, kəji ɗɨle, taa ɗɨle, hye ka mbua taa ɗɨle a shee zə a mya ɓi gɨnətədə, ɗəm sətə a wa ɗa ɗəng a waka nze ke meet ə'ə a kwoɗəsətə nə də, ɗə mə har hye gəka hɨmne kɨrkɨr, ɓə ɗɨm meetə, hye dɨ shi a pag mi- kpanye dəwnə a hwa kwawa dəwnə hye bɨlərən də mya hu wonə ɓa gə nzə tɨpe, nzə-tɨfenə ɓaa zə a paa mye da yo meetə a bɨlərə, nzərə tinə nə dɨ gə kəutə, ɓa ɗɨm ndisə ngəwnə, a hwun mwo, də wa shea san ati a, wula wula, hin luu la, də ndɨ ɓaa muuɗə, nda dɨ shika kɨzə-kung tə, nda shika tag anə kɨzə-kungtə. Nzə-tɨfe nə ɓa shi, adɨ, paa, ye sɨngngə meetə, a bɨlərə nzərən a dɨ mwo meetə ɓa ɗɨmə, a dɨ gə kəutə a hwodarən ɓa dɨm meetə, beetɨta mwa a luu lee da nzə tɨfe. Ta, ta wayadə, ta lu leedan, dɨ ɓa mɨna no'a sɨ paa muure muure, naasə ryo baagə muure ka fyanəg sɨn sɨnggə, muure, baagə, ɓa ɗər, ɓa ɨla she mya dɨ ɨlə, mya vək dərə, mya dɨ vərdə st-kwale, mya da vər taa ɗɨlee, də də myee da yo mee tə ɓa shea, ɓa bi gɨnətə. beetɨ ɓi gɨnətə, mya sɨ mbwa gɨnətə m mee mbwa gɨnətə mbə, də mya ɓi guɗaa, bətt ləke naasə likɨtɨ ləke, muɗə huoda muure, a han ləke, meetə adɨ gɨl, meetə adɨ mya dɨ gɨlə meetə nəwyi ləke, mya ɨlə rə lagba nzə tɨr daa-kaake a ɓaa tɨrərə daa-kaake a zə kaarə a hwoɗye dɨkənə baatɨ ləke, a ɓaa kɨt sɨ-myentə adɨ ɓɨlə gə mya naa kwale a ɗa sɨ-zɨmtɨ ləke, a hwoɗa, nauu, hada muure.